Panuaku sutora-tora rio oras neti'i rosikolah ti'i memang parrururos sawun te'e marakel meken sekolah tonarange'e mangase wi manginarten soleriktan mengese moginotin sulirik no oen gunane mangese muson sino sonto su'ane tangala'en hasil ne' aparto huwa-huwa sinarsonto son mengese ti'i torario musti perlu sekolah are era sekola tememang ba tani tera ne to mokamu-kamu ondei toto ondei sumperane totondi masekolah marekel ti manilow to' manilow to mata to mangino arten ara tera nasikolah tebariting tera sikin noarten alpa marakel towi mukamu-kamu pewi ma nginu-nginum wuwukan mosasabunu tan ore nasekolah silawen tou we'en kinaten makuto muwiya kaneren makaweng one mandirima gaji tan ore tera nasekolah win tera sikinoaten tera makaton mangin laten maso lirik na'makong pakapa te'e Wi mar tani-tani tera' pamaken tou panua kusu turu-turu riu ores neti'ing ara su'ane ore sua'ne oangkosen tora-tora kuhurang masuk sekolah bayar sekolah marange ne musti mantu o sekolah makuto tera ne towi a'ingka ntou tamaile sini tamaile sene tenelen te'raya tanale jadi tewi tamai-mai tera siki maken ara suan'ne kapa making kumu na' meken pangala'en lete'e to maen te'e onde siguna'ne sikimu toma sikolah